وادي الموت، كالفيرونية، الولايات المتحدة، يعتبر من اكثر الاماكن حرارة على وجه الارض، حيث سجلت فيه درجات حرارة تصل الى ستة وخمسين درجة مئوية، <hesitation> ولكن <hesitation> الاكثر برودة هي روسيا، سيبراية، تشهد مناطق معينة درجات الحرارة تصل الى سبعة وستين درجة مئوية.